Karazana patalona ndreka misy pantalon-dava, jean, slim, misy velon-drirana misy pantefleur, misy palazzo fampiasana ananjy raha ohatra ka le mangasiangasiaka iny anao manisy jogging manisy jean anao satria, reny mampafanafana, rehefa mafanafana iny anao manisinisy short, manisy trois-quart manisy le palazo le malaladalaka reny.